Canada sagale ishiani birria ishinen inamaa birithi wol kasjira akaaa inamaa french iyo british portin yedheni naimamal bags yedheni tortiree moltral smoke meat banock sasca tone bricap splid pili sup iyoo pemil barcon sagale ishin suuniye